Sakafo karazany telo avy amin'ny a- a- i ingredient ilaigny raha magniry fôgna alefatsika magnomboka avy amin'ny entrée entrée alefantsika hoe <hesitation> lasary de lasary le alaitsika hoe lasary kôkombra sy karaoty afaka atao manga koa, de magnaraka amizay koa hoe resistansy izy, <hesitation> azo atao <hesitation> ravimahôgo miaro vanio de miaro vary, de araiky amizay deserantsika amizegny alegny <hesitation> fruit araiky fô ohatra hoe katakata reky.